-الرياض-الرياضات اللي تتطلب أكثر قوة بدنية مثل: رفع الأثقالكرة القدم؛ لأنها تحتاج جهد عالي ،وتحمل ،أما الرياضات اللي تتطلب أقل قوة بدنية فهي مثل: المشي، ويوقا يعني حيث تركز أكثر على المرونة والاسترخاء.